Adzakádzakáa kaarɩ awútoówá ŋsɩbɔɔ dɔɔbaa tɔwá kakɩya. Mɩnɛɛ kaá kaarɩɩ yɛ. Kaá kaarɩ bʋrʋdzɛŋ, kaá kaarɩ bʋrʋ bʋná táa dzɛŋ bɔɔ, bʋká ka wɛ bʋmɛ.